Mi gyazi ma̱ma̱ ɗa̱n suk zobsi ba̱la̱n jonso mikɗe man ɗanti suk ilkeni jina̱n, ama̱ pa̱l huiwul ama̱ pa̱l bais wul gonwo ma̱ yisi so a gonwo ma̱ yisi. So huiwul jina̱n wo ilgwe ama̱ pa̱li huipigo yekde, gem, moma̱li ka̱n ilkeniɗe masjina̱n dena̱mkan ma̱ni, musjinan ilgwe ma̱ pa̱ligo bidenam ka̱n, yek laki gon wo asa̱ huinide, wa̱i sul za̱ dena̱m toh nuka̱n gyazini, so wuljinan wo mus ɗena̱m kam ama̱ pa̱li, ama̱ pa̱l huiwul ama̱ pa̱l baiswul. So ka̱ngo ɗepa̱wai a̱n ga̱na̱n ganin nigo yekɗa miɗe kune ka̱ni suk yelke ana̱ ɗena̱n aba ɗena̱m. Ko ma̱n koli, ko ma̱n ga̱pi suk na̱ wuli jonde, sowul jiwa kanwo mus ka̱lu ɗena̱m kan aka̱ palti so amma mo ilgon niniɗa mi gyazi. So gonmo mow utu ish dlaka̱n domi ba gyaziwo kota ilgon hatti nak yekke ta bokik a̱n dani ninge ninge so. So kusan na̱k wulji bololo na̱k niniɗa so gonwo ilgonkan ka yeni ɗepa̱wa̱i, alak yelsegwa ka̱ zobsi ilgonwu ko ka̱ bomtiwu kume har ilgon mok suktisa gonwu ka̱ manit huitiso. So amma ba gyaziwo tamtiganinwo yekdre komin tlanti gwe ka̱na̱ tlanti ten ba̱n gwakan. Ka̱ma̱n na̱kka̱ yare kena̱n, kume ha̱r ka̱ yill deba̱l wul, to bi gwa̱ka̱n cho ɗena̱mka̱n la̱mi a yek ma̱llu pa̱llik ye kume ha̱r ka̱yil deba̱l yek ka̱li zobai yare to kiwu ɗena̱m ka̱n ka̱ni, ma̱lgun a da̱pa̱ yistiɗe wa̱i zobai ilgon niki tloso, a go ninida, duk dlanti gwo a tla̱na̱n suk kiwu. Kume har ma̱ yildeba̱l lgo to mo musjinan ɗena̱m ka̱n ma̱ pa̱lli ba̱ ta̱bbek bokti a̱nɗe ma̱ dla̱nni sukkiso ba ta̱bbek bokti ande a'a, hui da̱nti ni tlo sukki so, don mus dena̱m ka̱ pa̱lli so duk ilgwe ɗepa̱ wai a biniwu kallu gu to sai ku lugwawai ɗalti gi tla̱kwu ko lugwai ɗalti gwa tlalwu, to mi gyaziwo, klul ninaɗa wanti gwa̱ɗepa̱ wai ama̱ pa̱lli ga̱ huipi. Suk gwai ama̱ pa̱lli, gonwu kunne ga̱ addini ka̱wu, ka̱ pa̱l ka̱ aɗiniwu to ka̱ga̱ go go bya̱sika̱n. yekɗe yekke, yekɗre micho ka̱liusi jonwo ma̱ za̱ki motli yelkeniso, lokocigo gwai depa ma̱ nima̱ ala̱da̱wu kena̱n. So ka̱ ma̱ni got kili, ilgon mo sukki ga ja̱ja̱ sowu, ba̱ ma̱nik got kili ilgon mo sukki ga̱ jajasowu, so har kiligwa wo ba̱ma̱n got gwasi aka̱nti ata̱ pa̱ltet gibbo gini, ama̱ cina̱ na̱ da̱nti sukti ha̱r a ziyen sukti, ka gyazi ca̱. lokoci gwedepa̱ wai ma̱po ɗa̱nɗe ma̱n koptiso pa̱la̱tiso, so ma̱pa̱l wuɗalla̱ da̱nti guise, ka̱ma̱ni ka̱nti kili, ba̱ ma̱nik ka̱nti kili ba̱ ma̱nik ka̱nti kili aɗan sukti, kume ta̱yen ɗanti gi sukti twatgawu so ta̱ma̱n palti ama̱lki, kume ta̱ho ma̱n pa̱lti ma̱lkiso ma̱u ta̱sa̱ka̱ manti pa̱lti ma̱l zopsi ma̱lgon so akuma ta̱ya̱ ma̱n danti sukkiu ta̱ya̱ man pa̱lti a ma̱lki kunne ta̱yen ta̱ho ma̱n pa̱lti ma̱ki so ma̱u ta̱ sa̱ka̱ ma̱nti pa̱lti ma̱i zopsi ma̱lgon, so a kume har ta̱ye ma̱n danta sukkiu gonwo ka̱ ta̱ntiwu ha̱r aka̱ pa̱ki ka̱ni sukti, gonwo pa̱nma̱ ta̱da ka̱nti gwa̱wisi, gonwo wutti ɗe wupsika̱n ta̱ pa̱llin gonwo wutti ɗe kur ka̱n ta̱ pa̱lli, gonwo ta̱ma̱n gil ɗe kur ma̱go ta̱ma̱n pa̱lti, gonwo ha̱r aka̱ pa̱kiso ka̱ni sukti, har aka pa̱ki ka̱ni sukti. To amma gon jo ha̱m ka̱ multi ɗelop, pa̱mma̱ a̱ pa̱lteka̱, kunne ta̱ pa̱lterlwu kaho sa̱ka̱ yentigwas so so into go yekɗe ma̱ lokociwo ma̱yiɗe ba̱ kopti, ba̱ yisti ilgon to amma nikninɗa̱ ma̱yis ilgomuu gwisiwo poyitenniso so poyi aa̱lniso, amma har ninninge jon nida̱ juwai ɗepa wai har nikninge sa̱po ka̱n nya gu ga mbar gwasan sowu a jon niɗa̱ sa̱pu niɗa̱ pa̱lati siso, to har ninge ɗe anikma̱ huitiwu. Sayima pa̱lti wuldalli gwisi, so ta̱ma̱ni kanti kili yelsi gwa̱si, yelsi gwa̱ ama̱nit ka̱nti kili, ata̱ da̱n sukti kani sukt ca̱, gonwo koka̱ yiside zopsi ilgon niki tloso, ka̱ni sukti apunka ko yekke ta, manik pa̱lti, amma cin denam kawa̱i aka̱ kumiyo wai ta̱li bi yi, so ma̱lla̱ tekgu ka̱ntiyi <hesitation> yek bika so ka̱ gemti ma̱go ta̱ huikso, so gonwo damago ta̱na̱ got gwasi tun ata̱yi tendi, tun ata̱yi tendi so gonwo ta̱ ma̱n apa̱lti gwasi tenɗimi ata̱ ɗanɗe gwasi, gonwo ata̱ zakti zai sa̱ ta̱la̱t bipa̱, ata̱ pa̱lte ata̱ ka̱nti, ata̱ ɗanɗe gwa̱si. So na̱kde al'aɗa ka̱wu ka̱ buki ta̱k idute ilgon a̱ ɗaniso, ka̱ga̱ ka̱ ta̱la̱t kalu gonso, tima̱u kuma ma̱za̱kuta̱ nikɗau apa̱l iya̱ tlot gwa̱ kima̱u ta̱k yeniwo kimau ka̱ ka̱n gwa̱si. Ko kuma ta̱k yeniwo ka pa̱lli killi gwa̱yi, ko kuma̱ ta̱k yeniwo kiligwa yem ga̱l so pa̱nma̱, so ta̱ pa̱ltet a ma̱lki so kaja̱ kume ka̱ pa̱ltet ka̱ ka̱ti ga̱ koptigo kaga̱ huya̱ wulka̱so. So a ka̱ti koptiwo ningo ilgwe ma̱pa̱ pa̱lliwu, yekɗe ningo koptisiwo teyi ko a ako. So kopti pa̱llinida. So lu lubi gemti nya jina̱n niniɗa wonti. So amma ilgwe na̱ hotti ga̱nin ɗena̱m ka̱ ba̱mi har ninningo yekɗe ka ama̱ na̱k boki an ilkeni de kiyo lubi geka̱n, kiwo lubi geka̱n, a kiwo bo ka̱ȝaka̱n kiwo bo ka̱ȝaka̱n. So to har nikninge tetka koptiwo na̱k gwisi na̱k ini ɗe milbo ka̱ȝa̱ wo na̱kgeka̱n milbo kaȝawo na̱kgeka̱n. So gwisi niḓa amma kune ka̱yen niwu, ka̱ ta̱ba̱ yistiɗre wa̱i a'a, ilgon niniɗa̱ ka̱ loso, domin mo har lugwe ma̱ yillugwa ma̱ bokik an ɗe ma̱ni sukki soso <hesitation> mus ɗena̱m ka̱n ma̱ni. Kume ha̱r ma̱ yillu ma yil ɗeba̱llu. So amma ka̱ yisi ɗa̱ma̱go ko ko wa̱ni ka̱bila gwisi nitɗa, so gonwo dlanti nida, ga̱ gibbo, dla̱nti niɗa ga̱ ɗeba̱l to dlanti gibbo ɗa̱i mi gyaȝiwo ma̱ dlanni ga̱ gibboso ka̱yen gyaȝi na̱ dla̱nti gwa̱sa̱n ga gibbogo to ten ten kili ba̱la̱nka̱n. So ten kili bala̱nka̱n a dla̱nti gibbo tulini. Amma har biten kili ba̱la̱n ka̱sogo wai don tlanti ten ȝobsi ilgon na̱la ge, <noise> tlanti ȝobsi ilgon tuliniso <hesitation> ko ɗena̱m, amma karen ba gyaȝi na tlanti suk ilke gwas ba gyaȝigo to ten kili ba̱la̱nka̱n. So kune shige gwisiwu, sa̱iko tlanti ka shin ten ilgwe ma̱ciwu. So sai ama̱n wani ama̱go bama̱n wani, ama̱go ba ma̱nti. Soto kume gwisi ka̱wu huya tla̱nti ka̱n. So amma tla̱nti ga̱nna̱now yekɗȝe ga̱ gibbowo yekde ten kili ba̱la̱n. Ka̱yen ha̱r ba gyaȝi na tlanti gwaswu to tlanti ka̱n ga tlogwas suk kili ba̱la̱n kokuma̱ wa̱ni nima gwet kili ko kuma wa̱ni gwot kili ma̱n koli gini, ko tana gwet kili ma̱n koli gini, ko tana gwet kili ma̱n ga̱bi gidi, yek a dopsi, to yekka̱n ka̱ kum ba̱ gyaȝi na tlanti gwas suk ilke gwas ba gyaȝi, amma anbi nuksogoo ȝam ba̱ gyazi nia̱ gini gonɗȝe niɗȝa̱, wa̱i ga tlanti <hesitation> ni ɗaso pa̱nma̱ ni ɗaso sogo niɗa so, so amma kunne ten motli ka̱go a tlantiwo ka̱ huli, aka̱ tlanti ninge pa̱nma̱ suk ba̱ gyaȝi jetka̱ sa̱ka̱ mot ka̱lu ɗanti gwaka̱n wugo ka̱yeni halle ka tlanin kiso pa̱nma̱, ko aho hotkiso, so yekke shigeyi, rige yek shigeyi ama ayo kune ka̱ho sa̱ka̱ mot tenbi matliwu ka̱homa̱n tla̱nti gwa̱nkan, amma̱ an an mo tla̱ntiwo nini tloso. Ko ka̱ren ba̱ gyaȝi na tla̱nti suk ilkeyi gwa̱sgo to kodena̱m ilgon ka̱so bi motli kan. So ba̱le pa̱nma̱ na̱kninwu adini rige yek teyini so tla̱nti ten motli sima̱u pa̱kiyi, saiko ma̱jede pa̱wa̱i sa'o tulli. Ilgon ka̱ mba̱r gwa̱sa̱n sowu wa̱to maje ɗepa̱wa̱i sa yima̱ al'ada̱ har ningewu gwisiwo na̱kyi nam nam nam woyi amma poyi na̱kga̱ ɗȝa̱su yekma̱u ɗȝa̱go aka̱ muli aka̱na̱ tlanti gwa̱ka̱n ten kili ba̱la̱n kili lamkiso pa̱nma ma̱lla̱ tekgui sika̱n ta̱ la̱mti amma aka̱ ɗanga̱ tla̱nti gwakan, amma mi gyaȝiwo gem ma̱ pa̱l ba̱l gem ilken ni ga̱nin, ma̱ ba̱l gem ilkeni jina̱n ma̱pa̱li ȝopsi bya̱s ilgon ma̱lgon so dukka̱ kum ba gyaȝi na ulte sai wani yenigo to ko da̱na̱m ngon ka̱ mosiso bi motli ka mosi, amma shige bi motli wugwa mo ma̱ tlanni ten ilgonso, ko dena̱m, so tla̱nti nin ka̱ tloso, so ama̱ pa̱l hui danti suk ilkeni jinan ama̱pa̱l hui da̱nti suk majwa sa̱ ȝa̱niwu so amma ba̱l na̱lti yilkeni, kai ilgwa̱i drepa̱ a tamikbi ka̱ gyaȝi pa̱ṉma go totbe, kume sa tolki bewucho, to koptigwa mago da̱ba̱n ka̱n, ɗa̱ba̱nka̱n ani, sa̱bona̱ ka̱yis ilgwe depa̱wa̱i ni huipiwu, sa bokik an ten ilgwe depa̱ ni huipiso, so bokik anten ilgwe ɗepa̱ ka pali a ni huipi